T hollitan suka maɗa noy noddirkol maɗa ko bi'ete phone noy gollirta. A anndinan mo ni nyifirde e huɓɓirde, kollama bo noy nom ba wattirte, noy inɗe darirte, noy sottinirte, ta yiɗi inde nde giɗɗa noddugo fu njaramo sudu fere-fere to ni handset mauɗin non hollama fu to natirte e to wurtonte. Ko ɓuri donɗugo kan woni to nnatirta e to ngurtataɗa, to kubbirta e to nyifata